<hesitation> jancu jaabi da maka ranta <hesitation> gayi nda dee nən gwana tu atu dee nən aa daura jag, ɗauri jaa nən da dauri nda vədadin annina kwa təfii, kwa təfu nən kwa biina bii naa bee mii wanda kwa taashi du ii kəma, kwa tashi naa bee mii wanda kwa zəga ɓai ii kəma amma inde kwa dlam binən naa nən wanda da dlamiwa bai ii da dəvuu dole ne akshi gwamnatigu dami mataki ii ɗak dəvuu dəvuu gaada gəmo nda dee nən ɗagai dəvuugəri bəlan bai na vək nag dijəm naajaa bik paata nda ɗew nən ɗagai dəbsəngəri ii aku mashashaawa ɗagai dəbsəngəri ii aku gabsawu kaa təka rakan, ka rakan, kara kan ka denaci nən ɗaga da takə naci ii əii tunu amman inde nda dan a dəvuu nən dasutu ku kapa krawan nda lawan naa ci ko ka dasƙu ko ƙa ɗa nda dew nən ndak bənta nən aa launa naa ci amma inde rii wanda na dəvaa bi nən ko nda təkə fii nda lawan ci bai sai nda maki nda maakin ndaji eh wanne ɗigu rii tuku ar ɗi wan wayi to ndajinpa riiwu aadlaɓa balan bai. ka ma karaan nda dew inde kwanci sukuna nan nda dina bee rrab ii riiwun dam naa aam səkurr nda de naa aam nan nda zədue nan da uədau aa jəbba ma aam, aa jəbba ma aam mana aamgu da kunu nən sai da ramma to tunda nda mana aam ii rii tuku nda de naa aam ii rii tuku ardi wa kami bee ii rii tuku nda kəmna bee ii rii wu nən to nda dibba ɗaune mamau na gayi nda dibba daure mamau na gayi nda dibba daure mamau na gayi mamu cacepi nakshi nən nda ramau ma to aa gugza mamau tuku nən tai, a dlam gugzanem tai ii mamau nda dedu nən to ci a dlam gugza ii mamau ka sutuku to a rii tunu sai kaki riiwu da rap, cirigara marəm ii dalili gəmo ii dalili aam mii wanda ka dedu ii vədau. Nda dibba ɗaura ci wane de naa aam ii rii tuku. Wane de naa aam ii rii tuku ko ti mamamu gangamin aa dibba ramau de naa aam tukun tai dadain wane ko ka tlaa marəm ka varr naci da vədau nda ramau ma, wane ne de naa aam ii rii tuku henr jaa bii aam ii rii tuku so mamujaye rigata bana rai harr nda təka gugzəkshi bee ii rii tukel nda de naa dawa ii asbiti nən naa dəvuu bai naa mota mii ndami baci jinya dan na aatu bai, ka denaci nən kuma ii riiwu mamu ganga min sai da jibb gərr ən ii dək ndawa wanda rəmmanakshi ka de naa nən ngabai kamai da taimakati ci ka de naa nən ci nga bai amma mamu gan gamin da kunu sai da tlii aatəka dlamek ci tlərri kai ka sunu can naa paida gara bai. Nda de naa ndawa ii asbiti nən naa rrakai bai ka den nda sənna gə nən ii ɗaa ka dena bii vəjji nən to ka vəjji ii ɗau, ka dena bii vəjji be nən nda ramme ci to na rrakai bai sai kayi rii dama te kai ka sunu dlam bai, ii giwa giuku kasau, akshi daka səku daki ɗaa dan dandiwa bee mii wanda aa tai makatawa naa kwor gun ii riiwu ka dena cin naa dagda wanda kan ka mashi kwor gun bai ka dai naa cin naa dagda bai kuma ci ka lawan nənci ngabai naa yadda ka dlambai na yanda ka barik shi dagda dan da barri ci korgun bai sai da rami ma to a jinaci ii rii dama, ka ji ii rii dama nən dək atu ka kasunu so ci na dagdaci amman nera yadda ka dlam bai, kakə ii rii tunu sai kakə nən cu na bai to ka dlama naa naa na atu Asək nda ji asək nən naa bii gaya baci zəgənr ancu da bənci, babu mota ancu da bənci nda de nən, <hesitation> nda de nakshi kasana nən baci zəgərr anau da bənci, baci mota ancu da bənci <hesitation> nda de nakshi ka sunu nən babu zəgərr dabi rai da dabi bənci əon babu irdi naa mota aw dew naa yadda wawa aci da bənci bai sai dabidikshi dama na ak zəgərr dama akshi aa raakan ii ɗa zəgərr ndak dak rawa akshi ndampi naakshi ii rii dama naa lawan kabe nda dlam ka seunu nən nda sukuna naa asək gu. Ndak karerən mii wanda dew nda wərtau nən, sai dayi nakshi dampi bikshi da miya dəvuu impe ii miya dəvuu nən nda jin sai nda ngwai amman sai da təfu nakshi hari ii kunu asəkgu naa yadda mii wanda kan kabi ka bənci bai ko ka rai ka təfi bai akkərau cin aa rii tunu naa ndawa mii naa dalasakshi bai aa riiwu aa ngwa karre rən nda ngwe karrarən nən ma kakshi can anji mma nən nda jibba akkərak n da jibb naa akkərak nən nana, ii rii tiwu ne nana riiwu da sən gara naa yadda warau dan da vərribai, nda bii akkəraucin, mamu salalacin naa bee da dlam bai sai dai kərra ii asək.